Meere; joyi sapo; sapo e joyi, nogayi, nogayi e joyi, ciapantati, ciapantati e joyi. <hesitation> debe <hesitation> debe joyi <hesitation> <laughs> cappanɗe joyi.